المكان الذي لم ازوره سابقا واود زيارته هو جنوب افريقيا، السبب هو اريد ان اعرف تاريخ ذلك البلد وما عناه من مشكلة بين السود و البيض وكذلك اريد استكشاف السافاري و رؤية الحيوانات من قرب حيث كنت دائما اتأثر بالأشرطة التربوية اشرطة على الحيوانات في التلفزيون و اريد أن ارى الأسود و النمر و القردة و الفيلة امامي واقوم بسفاري مع الدليل ونرى كل الأماكن الجميلة هناك في تلك البلد الجميلة.